Izy koa sakafon-drô Nôrvezy àby iô koa zen̈y miramira hely araiky <hesitation> taloha teo fo, irô zen̈y tia mihina raha baka an̈atin'ny ranomasy bakiô lôko. aviô koa irô zen̈y <hesitation> ten̈a tia mihina mofo asin̈a raha ze an̈abonany eo mba pare.